<hesitation> Ny fikarakaragna tsotsotra mikasikin'ny <hesitation> hegna atô agnatin'ny hamburger, vôalôhagny, alaigny lai <hesitation> potikena- potikena igny afangaro <hesitation> ôhatra oe poivre na sira- sira hely de bolibolegny mafy igny de fisipisahigny, de izy re vofisapisaka igny alaigny amnjegny <hesitation> atôko hely zegny de izy av <hesitation> atôko atô agnatin'le hamburger.